Tia mitôno hena io kôfa mitôno hena, alegny nofonkena igny tititehigny tsara tititehiny madiniky de asegna sakaitany e aseky a tongolo gasy regny, avekeo asiagna sira magnitry sady matsiro avakeo atogno tsara.